איך בין אויפגעוואקסן אין א פלאץ וואס איז נישט א שטאט <hesitation> ס'איז א קליינע מינער שטעטל <hesitation> און ס'איז געווען זייער גוט, כ'האב געהאט מער <hesitation> פריוואטקייט און כ'האב געוואוינט גענוג נאענט צו שכנים, כ'האב געהאט מיט וועם צו שפילן און, אבער ס'איז געווען גענוג שטיל